أكيد اللغات الأجنبية بش نطور من نفسي، <hesitation> تزيدني في عملي، تزيدني في الحياة اليومية، نبي ثقافة أخرى، لكن الحيوانات ما تنفعنيش، نبي، الشي إللي ينفعني شي منفع وليس ال الشي ال نجيده هيكى وخلاص